والله الثقة والإيمان هما حاجات مرتبطين ببعظهم. يعني كي تكون عندك ثقة يكون عندك إيمان، إيمان في روحك، إيمان في إمكانياتك، إيمان -في- <hesitation> في قدراتك، إيمان حتى في أحلامك اللي باش تحقق برشا حاجات في المستقبل، يعني الثقة والإيمان هما -مر- مربوطين ببعظهم، هي هذي كي يكون عندك ثقة في نفسك يكون عندك صدق إيمان في روحك، كونك باش تنجح، كونك باش تعطي روحك الأمل باش تنجح، يعني حاجات مرتبطة.